"Onon mooyii laataade giƴiraaɓe sanne. Mande kala njiidumi on fuu, mi ɓeydoto weltaade. Miɗe yiɗi ngol giƴgol accon faa hannde ngol heddoo ɓooyde hakkunde mooɗon, sabi iɗun ŋarɗi, ana leeɓi." <hesitation> min e hoore an, miɗe yalonoo on moƴƴere mu.